Miɗɗo mila ka nawi ka ɓiɓɓe adama hen tan, leɗe mattata ko nawata. Sabii ɓiɓɓe aadama en woni jogiiɓe yonki. Yonki kañun maatatahuunde walla maatata naawi. Leyɗe, <hesitation> leydi en, ɗe kulle ngalaa woŋki. Haana taweede ana maata nawi ka. Moni fof e faamu mun.